Ny casse-noix zany da fitaova anakiraiky natao hanapotipotiky raha ohatsy fotsiny izao ny voanjo amin'ny alalan'ny. <hesitation> I hery agnanan'igny amin'izay e da igny afaky manapotipotiky ny izay raha atao agnaminy eo i.